Aloa betonee ghe n'é de diversci tipi, però dimmo che in generale servan pe impstâ o ciumento in continuaçion e s'addeuvian inte grendi òpere de construçion, quande o ciclo di ciumento o no se peu interrompî.